أقدم هوايه عندي بلاك هي السباحه، لخاطرش كنت بيبي كنت صغير طفله صغيرا، يا ربي عام و لا عامين غمابديت نمشي <hesitation> كشغل فتحت عينيا في الما، هاذي هي أقدم <hesitation> لحد ساعه نمارسها <hesitation> و نحب نكون داخل الما <hesitation> و هاذي هي الهوايه <hesitation> الأقدم، قديمه بزاف بزاف.